Yo me gua yo me vanon sona kil nobung amor anga mepka anga son vanon mo yo mong gua anga ge yo mo long no yo anga lo leuno anga mon toni. Nobung amor kalong no yo, yo kata mui mo kili siam alo pukanga ika mui mo ne vate yo buka mo toyo e del ano oh e leuno amo mo toi. Nobung anga sene mepka yo sona repka nimo kili ku malanga mon toma yo buka mo malanga, malnaga yo na gua anga ge tena yo mo mima yo mon toma yo anga lo pukanga to ta gua mo ta va lo ne vaho nga ne totoma nolo na to kon buka mer mo ne vaho na to gua anga lo mana tibirbir van mo ikem tota gua ta no ne pupinge ta no mper taro ne non ban anga tita toma nolo mo mepka mo yo ta repka nobung asi nga yo mo kili mon toma yo buka mon tena yo mo mima yo mon no pukana taro mo inie anga lo puka nga kiel anga toro tava te yo mo ta. Gua lo yo nga yo to kaka e mon sene nin toma yo na nga sona, io tenim nan kem ta te hum kem ta vir e ula kem ta te hum mele buo, kem ta e kem ta to e hum molo e home emuop, te ta tei tita poi tanga toro mala tita ka e kin tita kai e buo tita kae rosi birbir ta poi tanga toro mala pisa iom beng kem no nuye kem ta gua, na per kem ta ler kemta nir lo moning per kemta putanga le vatono tanga mo tanga hermbi kem ta mloi kem tanga le vatono ndim.